بعيد ميلادي ؟ افضل اخذ هدايا على انو اخذ فلوس - لانو الهدايا تبقى، بينما الفلوس تنخغج غدا بعد غدا انا غاح اصرفا، بس الهدي تبقى واذكر صاحبا بيها، حتى لو بعد زمن